Sɛ wopɛsɛ woda paaa yie ne wo ho tɔ wo a. Wobɛyɛ wo nneɛma nyinaa ntɛm. Sɛ ɔbɛyɛ a wobɛkɔ kɛtɛ si ntɛm. Nti wokɔ so a ne wowɔ mobile phone a wode ato baabi ne wadum wo danemu light. Na afei sɛ fan a na wasɔ sɛ ɔbɛyɛ a wobɛnya mframa ama na afa wo ho. Nti wonya mframa fa wo ho a danem hɔ ayɛ sum no a na afei wada ayeya. Wode w'akyi to hɔ a ne w'anim ahwɛ soro. Ne wayi w'adwene afiri bibibiaa so ne wode w'adwene abɛsi wo ankasa ankasa wo so. Woda hɔ dinn a wobɛhu sɛ ɔnkyɛre biaa ne wafam ada. <noise> Wodaaa ne sɛ biaa ammɛnyane wo anaasɛ <noise> bibiaa ammɛbom a woda hɔ ne woda sɔre anɔpa a woaa wonya atenka bi sɛ ampa wo honam asisi wo ho so kama. Na afei bibiaa nso yie wɔ wo nipadua no mu.